Oho midon miyan mobuo owei midon mima bow < <hesitation> oho midon mimabow owei nu ovan me vayen me diye uelede me diye apapa aba oyen ekein me do eki eki na aba naka eki kpei nu aba me dowa mimene inum vivi eni medo eki midier ibiakpa ka mediya mekro madiye ilelede asu obite me diye ilelede mikre midiye inum no ekoto mainum ekuno me bow mu aba miyin gbemu ekien no.